صاحبي إذا كان يشتت علي ولا دير عليا الحس وانا اكون خدام. رائ نخرجهله ديركت نجوله يا صاحبي يهديك ربي يا اخي ما تروحش تبعدني خليني نخدم راهي عندي خدمه فوج راسي وروح والعشيه ولا تكمل خدمتك وانا نكمل خدمتي رانا نروح نتلاقاو ونتعشى مع بعض ونتجوز وقت مع بعض بكره راني خدام.